بختار إني أشاهد هبوط <hesitation> هبوط الناس علي القمر، اللي حصل سنة الف تسعمائة وتسعة وستين كانت هدي من أكثر اللحظات إنجازا للبشرية ، <hesitation> جدرنا أو جدر الإنسان يعني أنه <hesitation> يحقق المستحيل يعني ودي لو أري كيف كانت ردود أفعال الناس في جميع أنحاء العالم ، كيف أثرت هذه اللحظة علي إستكشاف الفظاء في المستقبل.